ña ntyi kuu kana ntusu ña ku ña ñá ñakanina ñaa ñaka katyinto ra ñaka ra ko´ña kuu ñaku ka´a ha a ntyi ni sakakuna ña tava ta ni kii´yo ñaa ni kani yo nu´a ra sa´ra tiuun saa kua ntusu ña tiuun saa sika ku sikaa kuaaña ra ñaa kò´o sini ntiu sa´va sa´va ntyi sa´a sa´va ña tani kaniyo´a ra tiuu´n taa taa´n so kua´ña ñaku ntusu ñaka só ñaa taku ka´a kaxii ve´e ñuu taku ra ta ivaa ni kanta ni ixtanta yo´o ha ni kania si ta´an ña ñali kanili ntia tisia ta iva ni ixtanta yo´o ra ni kaniá nu inka ka´a kanu ka ra sa´ra ika kunu takuu sikaa só ña kuu ña ña ni kaxii a ra tani kaxia ra kueni kueni kueni ntii ntiitu ña kuu ntusu ña´ha tiun sika sika tani kuayu kuayu kua ntaa nu ntimia ra ñaa-m so ñakuu ña katyinto ku ñaa tamboti ka ra kosinintiu intyi kuaa ntusu ña ntityi sa´ni ña kue ntua kuetu sa ntii ñakuu ñaa ntusu ña